Araka tantara, tantara ia, tsy haiko edy ino ten̈a tiako andraman̈a fa, zah ziô io ti anandrana ndraiky sakafon-drô shina àby io zen̈y. Araiky rô miharoharo antely àby io mamimamy masimasina, zen̈y dônko no azoko volan̈ina ai.